I raha grille pain zany môlô efa regniky azoazoko sary an-tsaigny fananaovagna raha zegny ohatra edy e misy ohatra za tô môlô tsy tia môfo magnintsy loatra kôfa tea hamana le mofo igny zany za, ataoko aka anagnatin'ny raha io aka za bokeo misy karazana temoins zegny za io temoins io zegny io temoin io zany mipiky hoazy kora mafana ataona agnatiny akao, kara.